Kono no nruano no, no ni tenre nrano xhin iin palo hó yuxhi ni xhenre nranro yaxhi na kenre nrixhii, nrute arnica ako ihó kue yukú xana no herida hó tamonrial, ko ihá ihó tamonrial teñada yidnó yu yuku nioté, chirute yo'o da'a, kininó du'á dakatená tanguano ndá nrukuno iin dama, inka kio ti ditá no nonike nrutenin, kudananró tukono xhín nrute arnika ñoo te da'a di'ó no kue kue té ningue erida.